إيه مكونات السيارة، تتكون من محرك اللي هو الجلب والجير اللي يتحكم في الحركة، عندك بعد العجلات والفرامل اللي توجف السيارة، هيكل السيارة وكل هذي الأجزاء لازم تشتغل مع بعض عشان السيارة تتحرك بأمان وما تأذينا.